Kɔɔreŋɔ kuka de la lɔgeseko n tari suŋerɛ bɔ'ɔra nɛresɛba n kan ta'am bii n kan nyaŋɛ kiŋɛ bii nɛresɛka n kan ta'am n wan paagɛ zi'an bii Mina n tari tɔregɔ la a nama puan gee kan ta'am kiŋɛ. Ti kuka wa wan suŋɛ a duma ti ka ta'am paɛ zɛsɛka woo ti a bɔta ti a kiŋɛ bii a paɛ la, bii nɛra san ka bɔna n wan ta'am gurɛ a duma bii zɛkɛ a duma ti a kiŋɛ paagɛ, gee ti a duma san tara la kɔɔreŋɔ kuka wa nyaŋɛ zi'ire ka zuo, a ta'am wan tara a nu'usi di'ira e ti a kina, ti a ana bii loore gee ti a dikɛ a nama ween tagelɛ bini basɛ ti a tara e kina fifisi fifisi ta paɛ zɛsɛka ti a duma bɔta ti a kiŋɛ gee kan ta'am n wan kiŋɛ la. Kɔɔreŋɔ kuka wa n tari suŋerɛ se'em n bala.